Pe lavâse e moen comme se deve se peu deuviâ in quattro fasi. Levâse anelli, anellin, brassalli e brassalletti e o releuio, bagnâse con ægua e savon da crovî dorso e parmo, frettâse ben e moen unna sovia l'atra e in fra e dia, anche ciù òtte. Quande l'é finio, arruxentâse ben e sciugâse.